Pos yo los convidava a una cena encá mía. Aviava una comía deliciosa i ponía música suavi pa crial un ambienti agradabli. Enantis dela cena, m'assegurava de que dambus estuviessin en una hebra güena, pa estal más abiertus a conocel-si. Ena cena, los sacava una carava enteressanti, preguntándu-lis a tentu las sus passionis i enteressis. Tamién m'assegurava d'avel un pocu de risoriu ena conversa, paque dambus se sintiessín acalugaus. I ya alogu... pos a vel cómu escapan!